<hesitation> chibesa, nkogora chire ebinto ebinge buna, obwanchani ase enyomba, ebesa ekero ororo, obwanchani e bore ase enyomba, chibesa nko- nkotokonya chire twaagachera chinyomba chiato twamenya ase are agiya. Chibesa nkotokonya chire kosomeria abana baito. Onya ebesa nchiyo, ntokonyora ntokonyara gosomia abana baito. Igo chibesa ne chingiya chire nkoreta chire obwanchani ase enyomba. Nonya no omogaka ase enyomba ekero abwate chibesa, ntorikonyora ng'a bokong'u mbore ase enyomba. Obwanchani boro ororo rioka rioka rioka rioka, igo bono chibesa ne chingiya chire ase <hesitation> eamate.